يبدأ بتنظيف غرفة وحدة في كل مرة، يحط رفوف أو صناديق تنظيم كل ما يجيب حاجة جديدة، يطلع حاجة قديمة، يخلي عنده روتين يومي لترتيب بسيط، زي عشر دقائق قبل النوم.